mɨŋ akɛɛpǝ rɨ kpanʊ wɔ wǝ́ nɨŋ wɛɛkpǝ la nɛŋwǝ wǝ la ka tɛlɩ wɔ lɛŋkɛɛ ŋwe kpanʊ wɨ ŋ lɛŋkɛɛ.